Ah, izy io izany an, misy ilay resaka fahaizana, fa tena ny sanjila zany no betsaka e. Satria tamin'ilay olona tokony hoe nahazo an'ilay izy an, lasa bevohoka tampoka dia za- tsy nety tamin'izareo ilay izy fa tsy notsorin'izareo. Dia nefa izaho lehilahy dia tsy afaka bevohoka dia izaho izany no voaray!